<noise> une ndinukuku nyuvugimbe kwasababu kutenda kukwene ndikimanyire, titengure ande kutenda, ndilove kamatsebele, ndikaevete, apyandevite ndisabiha pyandisabike, nditame ibaada jasiku saba, ndiisabula, ndi- ndisuka, apyandisukile ndiloveka uvupemba, pyandilovike uvupemba ndihave ndikwanika. <noise> Ndisuka ndikwanika apyandisukile ndyanike, ndibea kweveta, pyandyevite, ndikwisa kusyokera ndinasyokere <noise> nditutama baada jasiku iviri <noise> ndisyokera tena <noise> pyandisyokie, <noise> ndikwitsa kumimina mulidumu <noise> fyandimimine mulidungu, <noise> tama baada jasiku idatu twika vululile, <noise> apya vululile. Apyavululile ndibea ku- kuloveka inyururu, ndiloveke i- uvuletsi navupimba namasebele ndianzire ing'anywa ndipetire elyela, ndiloveka tena apyandilovike ndikwanika <noise> apyandyanike ndikasuke. Pyandisukile ndiheveta, nditenge isufuria imba jalita kumi! ndiviki uvuletsi uvundevite, ndikoloka, apyandiholwike itsiva nyururu. Ndisabula apyandisabue apyandisabue apo hivohivo kimbe ntengule ukuvusa nukukutsa nukuunywa bao, jundikava bao, uvugimbi uvutinywa uwe.